Karazana ronono fantako de misy ronono velona de misy ronono amy boaty de ronono velona izy mbola naturel satria mbola vao alaigna amign'ny tiriana amin'ny aomby miteraka; de ronono amin'ny boaty ndraiky izy efa ahodina; efa misy siramamy efa tahirizina, d'efa efa artificiel zany igny tsy mitovy amin'ny ronono velona.